Mi më spuzerìu ën cieza cun la fünsiun, pöi fun ël dizné e ënvitu amis e parent e fuma 'na bela festa al risturant e pöi anduma a ca e a së cuntinua a fe festa a casa e pöi dopu sina a së va ën discoteca